Al-ada himɓe Brazil ni ɓe andiri ɓe be fijugo be mota, fijugo be mashin, ɓe ɗo wawi fijugo be mota sosai, so ɓe ɗo wawi bo fijirde ball. Hamɓe kam ko shafi fijirde pat ɓe ɗo wawi sosai, bo hanjum on lutti al-ada maɓɓe. Hamɓe ɓe ɗo mari ɗemgal maɓɓe je hamɓe tan naftirta be mai.